مشعارف ازاي ممكن هقوم باصلاح ده مليش دعوة بمجال المفهمش فيه فهجيب حد هو يشوف همحتاج ايه ووالعيب فين في الشركة ولا عند ي في الجهاز وهويحليلي المشكلة ايه انا معرفش فهلجأ لحد انو يحلي المشكلة ايه